हमे मुलक सारे फलन के प्रकार आठ हाइंगे। वैसे तो दुनिया भर में फल दो हजार से ज्यादा प्रजाति के है। लेकिन हमरए भारत में पांच सौ प्रजाति के पाए जात हाइंगे। जिमे से फल चार प्रकार के होत हाइंगे। एक साधारण फल होत एक गुच्छडार होत। एक बिलाट खंड में बंटन होत एक सरल फल होत। एक समुच्चय जइसो होत एक बहुबद फल होत और एक सहायक फल होत। ऐसे तो बिलाट सारे फल होत हाइंगे। लेकिन हमये हिसाब से हमें जित्तो पातो सो हमने बता दई।